Ah taka ye lo nda lalɨkɨ ɨka ñuu, te ya á ja'aso jɨꞌɨso kii laɨkɨso, te nde laa xi mee ni trunku niño lalɨkɨ taka ikkuexi, ni kuu ñuu ya á.